O vani este ja kuusa kue saayu chi o uu nu kue'e sayu masu ini kuu chi, in kuu, in kuu nu kija'a ja ik, primer kuesayu va nuu nu, nu kue'e saayu o kue'e xini kuu xinaga nu kejasa atoo xitisa te u'uvi xinsa uvi simisa, u'u sukusa, u'uvitee ja ni nku ntee veega sa como nevasa kuiyosa veesate ja na'a ne este mani este vapuru ni, chi, chi mamasa mani vapurru yo in in yuku o in taka yutnu, ntaa yutnu ja kaka'a, masa kuu este tuñuchi tuno chi ikuu ku kaka masa numa yukate yuka casada namasa sua jinisa ja sua kajiña nu ntute te in yaji sua jiño kaajiña, kaji ña yuate kee, kee xiko tute yua ku kui ntute yua, te yua kajisa jo te yua jichi ne cuerpo jichisa in in kuñu, anus, anusa, anusa ya chi inti'i sukasoi se'e ya in yu jee kuini te nutu te jo kuu ko vaporub yuga ji este ji'in. In ntixi, in ntixi chule a ka kasa ntute xee yuga yuga kativitee kativiteena añusa te yua jukuini nu, nu kuee xinii ka ka'a ku este kuee xini ntavini ntenu inka kue'e saayu a mani kayusa nani kayusa ja kiy, ka ki'ivi, chi tu kente yachi un chima uni tiiña ku como in xiau kivi, okokivi, in yoo, uu yoo te tukana modo sa'asa te kantukusa in modo a tii masa tukusa in, in tu'un ichi yuka ni jikatu'usa yavi papa lo mee ka'asa in yavi lute lutuse yuka a kuu in todo yavi yua este in, in kajente ja'a nanasa kenteña yavi yua te ke'eña sikuiña iñu yua te ajá yua te taxi yua te kee ntutee te jugo yua te kee nu este in tinto'o yuka, kee tinto'o yuka te tute yua ji'iisa ji'iisa jiisa te yuga kentee este kente este. Kantee kuué saaya ja kayusa, a ja kayusa ku este nani tosferina nani ja ka'a masa yu'u masa sua ku yuo kentee te yua yavi papalome jisa ke jo panelate nu tu panela ke jo azcar o kee cuchara ntuxii ñuñu, ntuxi, ñuñu yua ku ku kiti timi yua kaka'asa sua kuu yua te nu tuu yukatu, nu tu yuka este ni in limpia limpia ka ko'o su ka'a masa ku limpia, limpia kitaa nu yuku ku una uni kuú u'u nu yuku in kuu nantee tituu, nu te'e tituu kuu in kuu nutee traenu inka kuu guayaba in ka kuu ntiga taka sama taka yuku ke ta'a uni, kuu u'u iñu uxa una uxi nu yuku yua te kajana limpia kajaña jii ntute tuñu chii sa'asa yuga, yuga te yugate ntoo, ntee too nu yuga te saa kanisa yuga te jinu kuee ja ka'ani ku kueb este te kue'e saayuyuaz kuee sayu kue'e stii sia nani ja, ja ka'ani jia.